Hoagne zaza zany, e zaza zany izy io, d'akonane miroara e raha hitagny avao gn'agnigny, raha ohatra ka zany ampirisika zaza agnano s- fantanzahantena asika, mila magnano avao koa aloha isika ray aman-dreny satria raha vao ta- hitandreo zany hoe magnano isika ray aman-dreny, mazava hoazy fa manaraky hoazy io satria sara hoy izy io matoa gn'abako ame endriko.